जू कृत्रिम स्वीटनर हूंदा उपयोग जू हम करदा कुछ त फायदेमंद हूंदा कुछ नुकसानदायक हूंदा जू मिठास वाला हूंदा पदार्थ ऊमा रसायन हूंदा। ऊं खाद्य पदार्थों का प्रयोग करदा मीठा मा स्वाद रूप मा लिंदा कैलोरी मात्रा भी ज्यादा हूदी लेकिन कुछ इन हूंदा ज्यां मा हमथै शरीर नुकसान हूदा सुगर भी ह्वे सकदी।